Ñy anjara asany ñy fahareta moa roahy aminy ñy raha tean-teña ho azo, lafa teña ro misy raha vetsevetsé, mampifehy teña anteña ei mba tsy hanaontao raha fahatany, mba tsy andehandeha fahatany, mampametsivetsy, mampandiniky, azo nteña malalaky soa ñy raha tea teña hatao, ñy raha tea teña ho azo lafa teña ro tsy manaontao fahatany, fa mahay mefehy teña mana fahareta.